moku tonkiri me sime be bra wani wabari nimiya tari wa pakabo saki yeri a iruwe saki tonkiri me mi bra me sima-a bebe sibidabo bo legi krabio-o tonkiri be-e i ke motor bio swai be ye me so i ke kiri menji ye te i keswai be ye me so ani yelate i bari enete <hesitation> tomi kiri me wabari i ke boe bra wa bari ani nimiya. Bio oyibo be bo legi krabio-o wa fiye toru seri koin. <hesitation> tonjo so wa ani be toru seri koin tonkiri me elem ani mie sima-a moku tonkiri me bio ani tonkiri me pikiri wologi nere te wabari inete <hesitation> ani bio simai lekiriya <hesitation> moku fiye diki, moku fiye diki yeye ye lai bra me bakam i ogambri mu kuma i bari inete ye fara <hesitation> sani me so i bari inete fa-a ayo me so i bari inete fa-a ani kuma piki kiri dokuye me so moku so japu bari inete ani bukulo-a because of tie ke motor bio swa ye me ani ye late. Ane miete japu piki bwo ke men jie menji weniii i mu anga ala were i bwo ke menjie because i bari i mete kiri menji yeme bukulo-a because ane tonkiri me bio tonkiri me ke bo bra toruseri wa toruserie, toruse rie me bra me bakam, minji so jasaki wa erite buwa, tonjo so wa eriya be bra moku wa ke mi tomikiri me angai. Kuma moku mi tonkiri me bo sime ri be bra ane tie kiniyana tamu ndoe ane wa teke kiniyana, tamuno tomikiri me dimate ke wana pirimi tonkiri me ani ke bio bra wa bari nimiya tomi kiri me kunomawa te butu wabari nimi ya tomikiri me ke boe <noise> bra wabari enete ani nimiya ane miete mi tomi kiri me ani bio wana bufukamare ane tie fiye ye late fiye ye late wabari inete ye fa-a wapiki bari enete jasaki i monai bebe-e i torungbo finji tomikiri me ke boe brame wabari inete ani nimiya wabari inate tomi kiri me bo balabala na, beli-beli na, beke fi na, beke obi na tomikiri me bo ani bakam fiye toruseri so baka te wabari inete mie sani so fa-a, fulo belemaye me so wabari enete mu fara elem wa ke fariye mai na trei no moku wabari inete fara moku wabari inete fara te tomikiri me mi bra me sime were te tomimegba japu waribio gari so ofori <hesitation> me gbon-gbon yeme so ofori <noise> i dokiba ofori awome yansira were apu emi, japu emi i ina wari mu kuma gberiye so iyanate fiene so ofori. Tomikiri me ke kuro were be brame wa inete ani nimiya, enebai tonkiri me ye kuroi enebai moku mingba i oganloiri muku i ke muwere bo igbigi so bari la-a i muwere saki i piki ye ke swate jasaki i mu so igbigi me so la-a i meni piki anju oganbiri bo meni piki sasasa fifiye sira sira tere me ani i piki bowariye elem wa ke gbori naira derie ye moku sona-a naira late. Elem wa ke gberi peni fane moku ani bo sona naira late wabari tonkiri me bo inete ye fa-a. Aru bo swate ke menji ye so ye lai, igbigi so ye lai, fiye so wabari inete fiya. Okome ane moku tomikiri me sime te ke wana piri were ye wabari ina-a kuma kini yana tamunobe pa bote brasua wa piri tomikiri me ke boe bra wabari nimiya tomikiri me buro kuloma wa to-o ani bro wana bubu, bo bio kulo maba to-o. wabari tomikiri me nimiya tomikiri me simeribe bra. Yeye ye ane troko troko, Yeye ye ane troko tuwo koin troko apu so japu bai inete tuwo kon-a because i ke tuwo bio su so i mu te ye me fe so i deri pakam boe so ofori me moku tomikiri me ani sime te wani ma prite wabari ina-a bebra japu tuwo koin because of tomikiri me ye lai gote i bia inete tuwo kon-a because igbigi me gote i bai inete tuwo kon-a i mu feba i fefam te bokuma derie ye so ofori, farapu so ofori <hesitation> igbigi so piki ofori tomikiri me bo te tomikiri me bo wa toruserie, wa ke toruseriya anga ofori wabari ekpe deinmate kiniyana tamuno be ma te ani anga-a tomikiri me bo buru ba me bakam buru ba me bakam ehh igbigi ofori ye ehh igbigi ofori wa dugai kuma kiri menji bo swaye so piki iwo te, iwote piki iwokuma bari ideriya. Tomi ma piki ani okite ke ina sibi bo kpo te piki <hesitation> i muju na muju na i be-e ehh tra naira, i muji na muju na i brote ehh inia naira, i muju na muju na ehh sona-a naira. So tomikiri me simeri be bra me wanima wabari nimiya, wabari nimiya ye ye lai bra me bakam ye ye lai brame bakam, yeye lai brame bakam ye mi ideri ye ye lai bra me bakam wa inete bari tomikirime <hesitation> wa ke ani anga wa bra so wabari nim iya jasiki japu emi yeri kuma jasaki a mie ke muno kuma din ogho a mie ke saki ku ma a saki <hesitation> ke biokromate eneba-a kuma indaye wari bra mon ene ba-a kuma inde a menji wari bra mo, aye derie so jasaki yeme kmiyanabo ofori so jasaki yeme menjina, ake kro bii fem jasaki a bote deri so igbigi so paka-a igbigi so paka-a ane tomikiri me bio kuro sime bara, iyeri moku one naira okite ke mu ye feba, i mu wai saki i peny ke mu ye fa, saki tror i mie ke swate so tomikirime kuro me bakam, kiri menjiye ye lai, fiye ye lai, fiye ye leri, tomikiri ye go-ye-go-ye lai fulo belema ye mengba ye lai <hesitation> ye suku ayi me gba go-ye-go ye lai. Wabari inete tomikirime <hesitation> nimiya ane moku yeri ake kuloma anga.